Vatnajökull gæti nánast horfið á næstu þremur öldum verði ekkert gert til að koma í veg fyrir áframhaldandi hækkun hitastigs þetta eru niðurstöður nýrrar íslenskrar

rússneskur sérfræðingur í baráttu gegn spillingu segir að séu líklega aðeins toppurinn á ísjakanum í stærra máli fyrrverandi

var sleppt úr haldi í dag lögreglan á Suðurnesjum telur að pakistanskur karlmaður hafi nýtt sér nauðung erlendra ríkisborgara í hagnaðarskyni og flutt ríflega fimmtíu milljónir af tekjum þeirra og bótum úr landi á rúmu ári fimmtán hafa stöðu sakbornings í málinu farþegaflugvél hrapaði í miðju íbúðahverfi stórborgar í Austur Kongó í dag tæplega þrjátíu eru látnir stjórnendur innanlandsflugfélaga segja að rekstrarumhverfi félaganna hafi versnað verulega á síðustu árum að óbreyttu þurfi að fækka áfangastöðum og skerða þjónustu

til ársins tvö þúsund og þrjú hundruð haldi hitastig áfram að hækka eins og það hefur gert þetta eru niðurstöður nýrrar rannsóknar lítið verður eftir af Langjökli og Hofsjökli í lok þessarar aldar þrír stærstu jöklar landsins hafa minnkað meira síðan í fyrra en þeir hafa gert árlega síðastliðinn áratug eða frá því að Eyjafjallajökull gaus þetta sýna nýjar mælingar sem sagt var frá í fréttum í vikunni í nýrri doktorsrannsókn sem unnin var við Háskóla Íslands og verður birt í

á næstu vikum var sjónum beint að Vatnajökli og áhrifum hækkandi hitastigs á hann Vatnajökull mun endast lengur en aðrir jöklar bæði vegna þess að hann er mun stærri en þeir allir en einnig vegna þess að hann situr hærra en aðrir jöklar

vísindamennirnir notuðu reiknilíkön til þess að spá fyrir um hvernig jökullinn þróast ef hitastig hækkar um tvær gráður fram til ársins tvö þúsund og eitt hundrað og hættir svo að hækka og svo hvernig hann þróast ef hitastig hækkar um fjórar gráður niðurstaðan er sú að ef hitastigið hækkar um tvær gráður minnkar rúmmál Vatnajökuls um þrjátíu til sextíu prósent fram til ársins tvö þúsund og þrjú hundruð allt eftir því hvernig aðrir þættir eins og úrkoma þróast ef hitastigið hækkar um fjórar

gráður minnkar rúmmál jökulsins

að það skiptir í rauninni mjög miklu máli fyrir jökla landsins hvort okkur tekst að halda losun innan þeirra marka sem Parísarsamkomulagið hefur ákveðið að halda hlýnun innan við tvær gráður eða ef við höldum áfram að losa eins og við höfum verið að gera og þá mun að öllum líkindum

hlýna allt undir fjórar gráður og þá mun stærstur hluti Vatnajökuls hverfa í rauninni

er sú hlýnun sem menn eru að spá fyrir að verði ef ekkert verður að gert ef ekkert verður að gert er þetta leiðin sem við erum á og gróðurhúsalofttegundir verða til þess að

mun hækka um fjórar gráður

til næstu aldamóta en eins og áður hefur komið fram hefur þetta hraðvirkari áhrif á minni jöklana já Hofsjökull og Langjökull liggja lægra og þeir eru minni og þeir munu væntanlega minnka sjötíu til áttatíu prósent fram til loka þessarar aldar þannig að þeir munu bregðast miklu hraðar við en Vatnajökull fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Namibíu Bernhard

var sleppt úr haldi í dag hann var handtekinn í gær vegna Samherjamálsins í dómsúrskurði sem fréttastofa hefur undir höndum segir að samkomulag hafi náðst um að ógilda handtökuskipun gegn honum

í Namibíu segir í samtali við fréttastofu að umsókn um handtökuskipun hafi ekki uppfyllt skilyrði og því verið felld úr gildi farið verði vel yfir málið í dag og önnur umsókn lögð fram á morgun hefur ekki áhyggjur af því að Esau reyni að komast undan réttvísinni í millitíðinni hinna þriggja sem lýst var eftir í gær er enn leitað þar á meðal fyrrverandi dómsmálaráðherra landins Íslendingar verða að tryggja hann telur að málið sé líklega stærra en þegar hefur komið í ljós peningaþvætti áskoranir og leiðir til að rannsaka það var yfirskrift fundar sem boðað var til á Sólon á föstudag þar flutti erindi aðstoðarframkvæmdastjóri Rússlandsdeildar Transparency International sem eru alþjóðleg samtök sem hafa mælt og barist gegn spillingu í ríkjum heims undanfarinn aldarfjórðung í erindi sínu fjallaði Shumanov meðal annars um það hvernig alþjóðlegir hringir eru oftast einu skrefi á undan yfirvöldum þegar kemur að peningaþvætti hvað varðar segir hann að Íslendingar verði að bregðast rétt við

telur líklegt að málið sé rétt að byrja

er komið á gráan lista

alþjóðlegs starfshóps um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka segir að Ísland verði að bregðast við og grípa til aðgerða til þess að komast af listanum enda skaði vera landsins þar orðspor þess fimmtíu milljónir króna hið minnsta hafa verið fluttar úr landi í tengslum við umfangsmikið mansals og

sem lögreglan á Suðurnesjum hefur rannsakað í meira en ár þrjátíu og níu hafa verið yfirheyrðir vegna málsins og á annan tug hafa verið handteknir málið kom upp fyrir rúmu ári þegar pakistanskur karlmaður á fertugsaldri kom til landsins á vegabréfi annars manns fleiri menn komu svo til landsins sem tengdust honum og sóttu margir um hæli af mannúðarástæðum þeir segjast vera samkynhneigðir en lögreglan hefur heimildir fyrir öðru í framhaldi af því vöknuðu grunsemdir þarna væri skipulagður flutningur á fólki ráðist var í húsleit á Snorrabraut og þar lagði lögregla hald á fjölda

vegabréfa sem tilheyrðu öðrum en þar bjuggu í ljós kom að í húsinu bjuggu um fjórtán menn við lélegar aðstæður sem allir sögðust vera frá Pakistan rými hvers og eins var eins konar fleti og

rannsóknin leiddi svo í ljós að þess að hinir gætu starfað fimmtán manns hafa nú stöðu sakbornings í málinu þeir störfuðu hjá hinum ýmsu fyrirtækjum í Reykjavík sérstaklega í veitingageiranum að manns sem talinn er höfuðpaur þeir hafa þegið svartar tekjur og bætur sem svo eru sendar úr landi talið er að ríflega fimmtíu milljónir íslenskra króna hafi verið fluttar úr landi til Pakistans eða Bretlands það gefur augaleið að þarna er verið að hagnýta sér réttarstöðu hælisleitenda hann hann fær framfærslu frá

fyrirtækjum fyrir það laun Landsréttur staðfesti farbann yfir meintum höfuðpaur fyrr í mánuðinum og í úrskurðinum segja brýnt að rannsókn málsins verði hraðað í greinargerð lögreglu kemur fram að flækjustig málsins eigi sér fá fordæmi Jón segir það vegna þess að mennirnir sem við er að etja komi ekki hreint fram leggi ekki fram sönn persónuskilríki og segi ekki rétt til um nöfn sín og

hann segir rannsókn málsins nú á lokastigi og til standi að gefa út ákæru á hendur mönnunum á næstu vikum tuttugu og sjö hið minnsta fórust þegar farþegaflugvél hrapaði og lenti á íbúarhúsum í borginni

í Austur Kongó í morgun talið er að sextán farþegar hafi verið í vélinni og tveir í áhöfn einn farþegi og einn úr áhöfn lifðu slysið af vélin sem er af gerðinni

tvö hundruð tuttugu og átta hrapaði á hverfið um einni mínútu eftir flugtak frá alþjóðaflugvellinum í borginni aðrir sem fórust voru á jörðu niðri þar á meðal fjölskylda sem bjó í húsi sem varð fyrir vélinni slysið varð í borginni

í landinu og flugslys eru þar tiltölulega tíð uppljóstrari sem tók þátt í rannsókn

í Haag á meintri

í Sýrlandi í fyrra segir rangfærslur í skýrslu stofnunarinnar niðurstöður hennar voru nýttar til að réttlæta loftárásir vesturvelda í landinu þetta kemur fram í frétt Stundarinnar sem

í samvinnu við uppljóstrarinn segir í tölvupósti að staðreyndir hafi ekki verið settar fram í réttu

samhengi og mikilvægir kaflar skýrslunnar verið fjarlægðir í skýrslunni segi að líklega hafi verið klórgas í hylkjum sem var varpað úr lofti en að í upprunalegri skýrslu hafi staðið að ekki væru nægar sannanir til að fullyrða slíkt

koma í veg fyrir áframhaldandi samdrátt og fækkun áfangastaða núverandi staða sé ósjálfbær og dæmi eru um að félög nýti tekjur af leigu og sjúkraflugi til að halda úti áætlunarflugi innanlands þrátt fyrir mikla fjölgun í komu erlendra ferðamanna hingað til lands á síðastliðnum tíu árum hefur það ekki skilað sér í en í fyrra voru þeir um þrjú hundruð og sextíu þúsund hefur sveiflast upp og niður

á þessu tímabili en á síðustu árum hefur rekstur flugfélaga verið já já það er bara bullandi tap á þessu það er bara bullandi tap á áætlunarflugi innanlands flugfélagið Ernir er með fimm vélar sem sinna jafn mörgum áfangastöðum en félagið gerir út frá Reykjavík fyrstu tíu mánuði ársins þessa árs eru um sjö þúsund þrjú hundruð færri farþegar hjá okkur heldur en á síðasta ári heldur en í fyrra okkar svona venjulega árferði þá er það yfir hundrað milljónir í tekjuskerðingu það verður að halda uppi þjónustunni fyrir því til þriggja áfangastaða á landsbyggðinni afkoma okkar hefur verið mjög erfið núna síðustu tvö ár tvö þúsund og sautján og átján við höfum gripið til aðgerða á þessu ári bæði fækkað töluvert af starfsmönnum fækkað ferðum við erum að fækka flugvélum þannig að við erum á leiðinni í rétta átt með reksturinn en það hefur auðvitað afleiðingar eins og ég sagði

áðan á þá þjónustu sem við getum boðið báðir segja þeir að skattar og hvers konar opinber gjöld taki ekki mið af því rekstrarumhverfi sem félögin búi við það má segja að við búum

við ákveðnar aðgerðir sem var gripið til í kjölfar hrunsins getum við sagt í framhaldi af því voru ákveðin gjöld á

skattar og farþegagjöld og annað voru hækkuð töluvert þannig að rekstrarumhverfi okkar hefur versnað og það hefur ekki verið dregið til baka heldur verið bætt í frekar en hitt á undanförnum árum þannig að það er ein skýringin á því að staðan er erfið en hvers vegna hefur farþegum ekki fjölgað í samræmi við fjölgun landsmanna fjölgun ferðamanna sumir nefna bættar vegasamgöngur breytta atvinnuhætti

aðrir segja að það sé einfaldlega of dýrt notar þú oft innanlandsflug nei ekki oft hvers vegna ekki mér finnst það bara of dýrt myndir þú nýta það oftar ef það væri ódýrara já alveg hiklaust

fara miklu meira suður

verið gerðar kannanir á því hvað farþeginn í dag er tilbúinn til þess að greiða fyrir fyrir flug þá er það er

á bilinu sex þúsund og fimm hundruð til sjö þúsund og fimm hundruð krónur fyrir að fljúga innanlands það sjá það

það er ekki nokkur vegur það kostaði

tuttugu og þrjú þúsund að flytja hvern farþega á síðastliðnu ári og þær tekjur koma ekki allir frá farþegunum sjálfum

því við þurfum að leggja þá peninga til úr öðrum rekstri félagsins eins og leiguflugi sjúkraflugi og annað sem til þess að að það voru þeir peningar sem gerðu það að verkum að það var hægt að halda

úti áætlunarflugi þannig að þið eruð að nota annan rekstur til að niðurgreiða farmiða

hér innanlands við gerum það í stórum stíl á næsta ári stendur til að taka upp hina svokölluðu skosku leið hér á landi í samræmi við tillögu starfshóps á vegum samgönguráðherra en hún felur í sér niðurgreiðslu á flugfargjöldum fyrir íbúa á landsbyggðinni það sem var lagt til og við lögðum til í starfshópnum í byrjun desember í fyrra var að ríkið myndi greiða allt að átta flugleggi á ári fyrir fólk sem að býr í vissri fjarlægð frá borginni þar sem innanlandsflug er í gangi

niðurgreiðslu til að bæta aðgengi þess að fluginu og jafna aðstöðumun að þjónustu Hörður telur hins vegar óvíst að skoska leiðin ein og sér dugi til að koma í veg fyrir frekari skerðingu á þjónustu og bendir á reynslu Skota mér skilst að hún hafi gefið þokkalega raun fyrir hinn almenna farþega en hún hefur ekki reynst

minnsta kosti tvö ef ekki þrjú flugfélög hafi farið á hausinn í Skotlandi og hætt þessum rekstri vegna þess að þetta þetta ber sig ekki Árni segir mikilvægt að horfa til fleiri atriða en bara til niðurgreiðslu flugfargjalda líta þurfi á flugsamgöngur eins og aðrar samgöngur í landinu

í flug og flugsamgöngur miðað

þetta mikilvægi sem þú talar um þannig að áherslan á það að flugið sé almenningssamgöngur sem eigi að styrkja byggðir og skapa líka tækifæri fyrir landsbyggðina til vaxtar það hefur ekki sýnt sig í verki með áherslum stjórnvalda undanfarinna ára á það að skapa eins og ég sagði áðan svona betra rekstrarumhverfi og eða koma með beinum hætti að þessu verkefni

í Hong Kong í dag sló öll met minna fór fyrir mótmælum síðustu daga en undanfarna mánuði og kosningarnar fóru friðsamlega fram kjörsóknin var sjötíu prósent sem er mun meira en í síðustu

þegar hún var fjörutíu og sjö prósent fulltrúar hliðhollir stjórnvöldum í Kína hafa verið í meirihluta stjórnmálaskýrendur sögðu að niðurstöðurnar yrðu

á það hvort almenningur styðji mótmælin sem hafa staðið síðan í sumar eða leiðtoga heimastjórnarinnar mótmælendur höfðu hægt um sig fyrir kosningarnar af ótta

að þeim yrði frestað ef allt yrði á

stendur þó enn þar hafa mótmælendur haldið til í viku og unnið ýmis spellvirki lögregla hefur umkringt skólann og handtekur þá mótmælendur sem

seðlabankastjóri segir að yfirvöld hafi átt að leggja

kapp á að endurheimta fjármuni sem komið hafi verið undan eftir efnahagshrunið honum varð óglatt við að lesa skýrslu um stöðu Landsbankans segir að ýmis merki hafi verið um í hvað stefndi á árunum fyrir hrun og segir að margt hafi verið hægt að gera til að fyrirbyggja hrunið þá segir hann að mun meiri áhersla hefði átt að vera lögð á að elta fjármuni sem bankamenn hafi mögulega komið undan þegar íslensku bankarnir hrundu hann segir að mikið hafi verið um óheft útlán bankanna til eigenda sinna eignarhald bankans hafi verið með ólíkindum og hann hafi þurft að fara afsíðis þegar hann sá skýrslu um stöðu bankans stuttu fyrir hrun

hér við land geta gefið vísbendingar um það hvernig fuglategundir bregðast við þegar hitastig jarðar hækkar vísindamenn skoðuðu atferli langvíu og stuttnefju á fimm varpstöðum við Ísland í sumar í á Langanesi verpir fjöldi sjófugla þar á meðal langvíur og stuttnefjur sem eru náskyldar tegundir og þess vegna tilvalin rannsóknarefni

að setja á þær g p s tæki má fylgjast með ferðum þeirra og fæðuöflun nánar verður fjallað um þetta í Landanum klukkan átta í kvöld byggð á Seyðisfirði hefur verið óvarin fyrir snjóflóðum allt of lengi að mati forseta bæjarstjórnar hún segir það hamla uppbyggingu og nýtingu húsnæðis bæjaryfirvöld vilja að framkvæmdir við snjóflóðavarnir hefjist sem fyrst þorpið á Seyðisfirði hvílir undir háum fjöllum og vegna hættu á snjóflóðum úr

voru fyrir sextán árum reistir varnargarðar á svokallaðri brún í sex hundruð og fimmtíu metra hæð meiri mannvirki eru

nauðsynleg og hafa verið þrír varnargarðar fyrir ofan þorpið norðanvert úr

snjóflóð árið átján hundruð áttatíu og tvö þar sem tuttugu og fjögur fórust undir fjallinu standa hús á hættusvæði þar hefur Ragnhildur

Árnadóttir búið alla æfi fyrir svona tveimur árum

bara lóðir kannski fallegt útivistarsvæði og munu veita okkur öryggi mat á umhverfisáhrifum gæti klárast snemma á næsta ári þá þarf að fullhanna garðana og bíða eftir fjárveitingu frá ríkinu í gegnum

á annan milljarð Seyðisfjörður er eitt af þeim bæjarfélögum sem búa við hvað mesta ofanflóðahættu og

styst komin í vörnum þannig að við erum með á teiknboðinu ofanflóðavarnir fyrir ofan Bakka eins og við köllum það þetta stendur okkur fyrir þrifum því að við

það er vel nýtanlegt húsnæði heima

erfitt að nýta vegna ofanflóðahættu en verða þessar snjóflóðavarnir ekki mjög áberandi og spilla útsýni og ásýnd bæjarins nei hönnun á svona mannvirkjum hefur breyst gríðarlega í seinni tíð þannig að þetta er orðin

hluti af umhverfinu

að íbúar eru frekar með áhyggjur af hættunni sem stafar af heima heldur en af útlitinu Bloomberg fyrrverandi borgarstjóri í New York tilkynnti formlega í dag að hann sæktist eftir því að verða forsetaframbjóðandi demókrata þegar gengið verði til forsetakosninga á næsta ári Bloomberg sagðist í dag bjóða sig fram til að hafa sigur gegn Donald Trump og endurreisa Ameríku landsmenn þyldu ekki fjögur ár í viðbót undir og glannalegri stjórn Donalds Trumps Bloomberg sem er sjötíu og sjö ára bætist því í hópinn með Joe Biden Elizabeth Warren og Bernie Sanders hann var kosinn borgarstjóri í New York í þrígang en bauð sig þá

fram undir merkjum repúblikana jólasveinn sem var kominn heldur snemma til byggða átti erfitt með að rata um

Hörpu í dag þegar hann reyndi að leiða börn í ratleik um húsið á bókamessu bókaormar á öllum aldri komust í feitt í Hörpu um helgina

útnefnd ein af UNESCO tvö þúsund og ellefu þar koma saman útgefendur höfundar og lesendur og kennir ýmissa grasa í fyrirlestrarsölum er lesið upp úr nýjum bókum og í dag fengu gestir af yngri kynslóðinni hjálp við jólaföndur upp úr nýútkominni

krakkarnir í Hörpu hittu meira að segja fyrir jólasvein sem var kannski heldur snemma á ferðinni jæja hvað eru þetta margar bækur þrjár sveinki fór með börnin í ratleik um húsið en virtist reyndar sjálfur eiga í mestu vandræðum með að rata hvert viltu að ég fari næst ég rata ekki hérna sko á Ítalíu eru gerðar tilraunir með að rækta plöntur í vatni einkum

vaxa tvöfalt hraðar í vatni

sem rækta plöntur hvort sem þær bera ávöxt eða ekki eru vanir því að skoða afurðirnar á ökrum eða í gróðurhúsum en ræktendurnir og meira að segja jarðarber sem eru tilbúin til neyslu

þetta með rakann blasir auðvitað við plönturnar eru settar ofan á rör og er því stjórnað hversu mikið vatn fer í þau áburður er svo settur í dreifikerfið þannig er

fái hæfilegan raka og næringu án jarðvegs í sérstakri stjórnstöð er svo passað upp á að birtustig súrefni raki og önnur skilyrði séu eins og þau eigi að vera sumar jurtir til dæmis basil vaxa tvöfalt hraðar en í hefðbundinni ræktun þetta er því mögulegur valkostur þar sem ekki er landflæmi fyrir svona ræktun og þá er að kafa eftir uppskerunni

þrír til átta metrar á sekúndu víða léttskýjað en skýjað og stöku snjór eða slydduél

Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer yfir veðrið hér rétt á eftir Kristjana Arnarsdóttir sér um íþróttir á sunnudegi kvennalandslið Íslands í handbolta mætti Færeyjum annan daginn í röð í vináttuleik á Ásvöllum í Hafnarfirði og við kynnumst Kristjáni Sindra Níelssyni sem er einn fárra íþróttamanna hér á landi sem er opinberlega samkynhneigður þetta og fleira í íþróttum á sunnudegi hér rétt á eftir

að koma í veg fyrir áframhaldandi hækkun hitastigs þetta eru niðurstöður nýrrar íslenskrar

rússneskur sérfræðingur í baráttu gegn spillingu segir að séu líklega aðeins toppurinn á ísjakanum í stærra máli fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Namibíu Bernhard

var sleppt úr haldi í dag lögreglan á Suðurnesjum telur að pakistanskur karlmaður hafi nýtt sér nauðung erlendra ríkisborgara í

og flutt ríflega fimmtíu milljónir af tekjum þeirra og bótum úr landi á rúmu ári fimmtán hafa stöðu sakbornings í málinu farþegaflugvél hrapaði í miðju íbúðahverfi stórborgar í Austur Kongó í dag tæplega þrjátíu eru látnir